أنا شخصيًا ما نؤمن بالأشباح، بس في ناس يؤمنوا بها لأسباب مختلفة، بعض الناس يعتقدوا إن الأشباح هي أرواح أموات معنا في هذا العالم، أو يمكن بسبب تجارب شخصية أو قصصهم هم، أما البعض الآخر ما يؤمنوش لإنهم يشوفوا إن ما فيش دليل علمي وواضح على وجودهم الاختلاف بين الناس في الموضوع ده غالبا راجع للتربية والتجارب الش- الشخصية.